Naján onre nanina chichi atuu ini natujan chiye atuu yijun natuu, china onre ye'e ini natuu na iho nutu chin ndanutu oke atu ini natuu pero jatu nunatu, kuni ini tuchi coninka tuku tachinga tukutu nda nunju nunkatu tachi tuu nunatu, onre nanina chichijan en onre unka chichi andun kutuu, kutuu ikono ikono ñanivetujan yando ukude tuyekodo ondanuu iho, tenite nunitu yee kudatu vee tukudatu nanani te nikuenta ñajan.